د ګلانو ډولونه لکه د ګلاب ګلان، د ریدي یا غاټول ګلان، د نیلوفر ګلان، زیړي ګلان، رامبیل ګلان، چانبیل ګلان، د یاسمن ګلان، چارګلان، لمر مخي ګلان، د میخک ګلان، همدارنګه ځينې داسې بوټي او میوې هم شته چې د دوی ګلان ډیر مشهور دي، لکه د نارنج ګلان، د بادامو ګلانو، د مڼو ګلان د شړشمو ګلان او داسې نور.